Ny éléphant alongany raha ohatra ka hoe zareo le mamorona troupe troupe-njareo igny a zareo biby tsy tia mandeha taokana, de zareo koà sady tia mifandre, tia fihavanana de tombony aminjareo amin'izany le hoe mandeha par troupe troupe a afahanjareo miaro an'le <hesitation> zanak'anjareo bitika sy le antitra agnatiny troupe-njareo akao.